Sí, las alas delos murciégalus tienin muchas huncionis, desquitandu, craru, las de volal. Hueraparti lo que sirvin tolas alas, qu'es pa revoleteal paí, tamién les val pa regulal la temperatura'l cuerpu i tamién palas sus presas entallal. Ara que piensu, que da que tamién les sirvi comu aspeci de chambergu, no es? Que s'arrebujan assina conas alas alreol. Cudiau lo que da de sí la naturaleza!